Hono ko njiyammi eɓe ngaɗa kaa Ka. A jooɗto perloɗaa, ɓamaa juuɗe maaɗa dee hinnoo jonkaa aɗa feewtina ɗo dow too. <hesitation> Aɗe waawi koyɗe maa duu aɗe yirlita jonkaa e terɗe maa. Ɗun nii anndumi e yogaa.